Malaysia haste ni nokbar twuibar no khe tropical monsoon climate hinjago. Aboni bagwui o hasteo bisi rwgui kutung kwchang tei watui wngui mano. O haste ni nokbar o pochish ni simi poitrish degree celcius jora tungwui mano. Poschim malaysia jemon kuala lumpur tei penang hai jagao kwchang kutung tei bisi rwgui watui wngui mano. Purbo malaysia jemon tioman tei kota bharu hai jagao khe belai watui wawui mano. Borneo hatai dige jemon sabah tei sarawak hai jagao bo belai watui wawui mano. Malaysia ni genting tei cameron ha kuchugo khe kwchangma tongo. Aboni bagwui malaysia hai hasteo bisi rwgui fatar ni borok rok beraina fai o.